Yë tët's pujtë juë yë tyum pos neyb du du xyë kyumëdyakyë juedun tët's dun bujë we'en wat's dun i'ityë y je'e dun tyumbë.